Soch quritgich bu-ko'rinish jihatdan huddi pistoletga o'xshaydi, o'sha militsiyada bo'ladigan pistoletga. Lekin kattaroq bo'ladi. <hesitation> Demak, sochni qanday quritadi desak, albatta, elektr orqali ishlaydi <hesitation> O'sha uni o'zini simi bo'ladi. Simni qachonki tokka ulaganimizda ishlashni boshlaydi. Bir qancha bosuv tugmalari bo'ladi. O'sha tugmalarni bosganimizda ishlash va tp'xtash xususiyatiga ega ya'ni o'zidan issiqlik chiqarib, sochni quritib beradi.